Maromaro avao hoy e sy mahay magnisa, mety amin'ny karazany folo eo: misy zao e gne talon kiraro misingy lefa mandeha mivavaky ny magnisy an'igny, misy e kapakapa afaky indesigny mivavaky igny afaka mandeha mizoso, misy gne tenisy karazany maro avao koe e tenisy sa misy hoe tenisy mihaza indesigny lefa magnano entretien, misy hoe tenisy findesiny magnano sport, da kapa andragno ao moa zany mazava ho azy.